میڈیٹیشن کا اصلی کام ہے مائنڈ کو کالم اور فوکس رکھنا۔ پہلے ایک کوائٹ جگہ چوز کرو جہاں ڈسٹرابنس نہ ہو اور کمفرٹیبل پوزیشن پہ بیٹھ جاؤ۔ فلور چئیر <hesitation> کشن پہ بیٹھ جاؤ، آئیز جینٹلی کلوز کرو اور بریتھنگ پہ فوکس کرو۔ ڈیپ اور سلو بریتھ لو؛ نہ لنگز فل کرو، نہ <hesitation> مائنڈ کو کچھ ٹینشن دو۔ ایک دم ریلیکس بیٹھو، دھیان صرف بریتھنگ پہ رکھو۔ تھاٹس آئے تو نوٹس کرو، پر انھیں کلِنگ مت کرو۔ مائنڈ کو جینٹلی ایک پوائنٹ یا ساؤنڈ پر سینٹر کرو، جیسے کچھ منتر۔ شروع میں پانچ دس منٹ کا سیشن کافی ہے، گریجولی پندرہ بیس منٹ بڑھا سکتے۔ ریگولر پریکٹس سے سٹریس کم ہوتا ہے، کونسنٹریشن امپروو ہوتا ہے، اور باڈی مائنڈ دونوں فریش فیل کرتے۔ اوور آل میڈیٹیشن ایک سمپل اور ایفیکٹیو ٹول ہے، انر پیس، کلاریٹی اور فوکس کے لیے۔ ڈیلی تھوڑا ٹائم ڈیڈیکیٹ کرو، اور دھیرے دھیرے لائف کے سارے ٹینشنیں دور ہو جاتے میڈیٹیشن کرنے سے۔